ذا كنا نبي نخيط زر على قميص أول شي نحتاج زر مناسب للون القميص وحجمه مناسب لحجم الأزرار الباقية، نحتاج لإبرة والخيط، نحطه في المكان المناسب علشان ما يكون موقعه غلط، نحتاج ندخل الغبرة في الخيط بعدين نحط الزر في المكان المطلوب ونبدأ بعملية ادخال الخيط في الإبرة في المكان.